Mi buran yidugo mi wada jahangal nde gotel ha dubi, ngam mi mofta cede duddum. amma to mi duddini jahangal, mi mbaran chede duddum ha jahangal mai den bo derdiraabe am, bikkoi am be robe am hebata wakkati am masin je min jodata min yewta.